No nooda hutinirta e ñii'e maanga kanjum woni, arande gam nga nanga dabbel nga ñamata, ɗiɗaɓum gam nga jogoo ngel, tataɓum gam nga dibbo ngel yaai ndiyam, nayaɓum gam nga kaaro hoore maanga, jowa ɓum gam nga, nga ŋata fu godɗum ko yiɗi, nanga nga ko nawna nga ko ñamata nga.